Ja sa´ayo maní chí kísí ni sa´ayo teuyo ja sa´ayo mole inteyu te jaas sa´ayo jí sartén chí ja naní yua kua dúvorte nteyuyo, tieron takadua cosa sencilla te nu ja sato moleí sato na neteí sa´ayo, chaato chi kísí tuu yo.